Mido yaha be lotina am nyi'e am nde didi ha ndubu, mido hokka be cede ujune sappo nde mi yehi pat.